Sj epj dj ehyehyj adze bi wc "bag" bi mu yie papaapa a, ma otwar dj eyj nye dj, onnyi dj esaw adze no na edze hyj mu kortsee mbom cwc dj iyiyi no nkorkor na atar biara ibeyi no ebobcw na ehwj dj edze akjse no nyinara bogu ase na abobcw ketsewa no dze akc sor, cba no djm a wo ndzjmba no nyinara bckc wo "bag" no mu fjfjjfjw a cngye kwan pii.